Iau ro boina, iau mainge pi ina tata ure ra, ngatnagti go ra sop. Ngatngati ra sop tara nilaun kacat ra tarai. A sop ia tikana ngatngat na magit, ba tikana ngatngat na niba. Tikana ngat, ngalana niga tara nilaun kai, ra tarai tara balanagunan ma takada kini tago ra nilaun. A sop, darna ba a sop, lua, matai go ra sop iga, kuba. Gora e, matai ra sop i arikai. Ararikai urama naliu. Bar namur boko tamanagana pakana bung namur a sop na ma, na mataina na kakari urama tara ilima na kina ba na korkorot ra vinun na kina. Matai ra sop. Io a sop, ona pa ta sop, pana gomgom kada tabarik na nian. Ona pata sop, padata gomgom. Ona pata sop, kada mana mal na dur. Pana gomgom. A sop kana dona papa lum tuna. Da paitia ma go ra sop. Do na papalum, do na palanga da, da papalum ma go ra sop mame. Luaina magit pina tata tana, a sop, a luaina, da vuas va gomgom kada tabarikik na nian mame. KGire dari ba pi da, da vuas vakuku go ra, vagomgom vakuku go ra, tabariki na nian mara kinanang na tava, iau gire ba iau ke ta kaugu ginigira tago ra tabarikik na nian, pana gomgom tuna tago, una lutlut vakuku ia ma go ra kinanang na tava una gire vue ke ba, aika dur, am a dur boko ke tana, ba pana gomgom, Pana gigira na gomgom. Tago u nuk paia ba ari asop ke na vana varurung ma ra tava, na boina tabarik na nian na gomgom. Sop di, vuas ra kap, pelet, sipun, dis. Mana tabarikik na nian darna da la ian mame. A, sop bulanga, da la gumu mame. Vauruana, a sop da la gumu mame. Tumu, data iu vakuku, vakir data kairene ra bona kakairanai. Ang na vur ra mana babai dat, ni ma data kairene ba, pada gomgom. Dari ba iau tar vatang ia ba go ra sop tikana ngala na papalum kaina ila paitia. Da, ona data gumu vakuku, pa data kairene ba, da gumu. Data ang na vur nanganangai keke. Ona una ti sosop ke, una kairene ke ra enena kakairanai tara pakana bung ba u sosop. Ona u gumu vakuku, pau na te kairene na ra kakairanai ni u la kairene tara pakana bung ba u sosop mara sop. Io, data gire dari ba, go ra sop ke ia tikana ngalana magit ta kada nilaun. Iau tatike go ra sop tago, taumana tadat bar dia la pi diata la gumu vakuku. Dila te kakairanai gunumu vakuku. Ma iau ke ina vatang ia ba, avet ke tara makilalat, ta kamave, bartamana, kini na bartamana, avet ke pi ra sop aveta gumgumu mame. Tago, na da gumu vakuku, na da kairene dari ba, vakir di gumu. Dari ina vatangia dar goni ba, ari kir da kale ta sop, na data kakaina ke pi data, ti kul pa ta pakana sop ik. Namur ta u pait ra ngalana papalum, ba kir u pait ngalana papalum, pi u na gumu, una sosop ke. U na sosop ke. A, vautuluna, a sop i maravut dat pi, da, vuas va gomgom kada mana dur na mal mame. Ona go ra sop pata, kada mana minong, kada tabarikik na vuavua, pana gomgom. Tago na ra ika sop, ia i maravut dat upi da, da vagomgom go kada tabarikik na minong ba tabarikik na vuavua mame. Ia ra mana ngatngati go ra sop. Tauman magit bula da pait ia ma go ra sop. Dar ba aria gunugura na kabala, tago ona u guragura ka go ra kabala kau korong na kabala ma ra kinanang na vaia, na kir na gomgom. Na piu na ti, <hesitation> aduve pa na ra vaia tara sop io una gura ra kabala mame, io a kabala na gomgom na. Io data gire dari ba go ra sop tikana ngatngat na magit ta kada nilaun. Pi datala, a ngalana magit ke pi data la nuk pa ke go ra <hesitation> a sop ta kada mana vovoloi darna da la paitia, go ke ra sop pi na la ki ke nalivuan takada mana vovoloi. Kir pi, data nukue ra sop ma data kul pa ra enena magit. Sop ke darba, tikana ngalana magait ta kada nilaun ni pi, datala na la ki tara makilalat pi da, vana da gumu, datar gumu mara sop. Dari na nabung, go kaugu bul vavinaik i vararak pina gumu, ma pai, tikanvalue kapi ra sop. Tago iaiai bula dari ba tumu i gumu, na vakir pi na la gumu vakuku. Na pi nala, voroko ke pira sop. Pi nala gumu mara sop. Io nabung i gumu, itar kulupe ra tava pi i tora mame, namur i tikan upi ra sop pi na sosop. Ma a sop, ba tikai kap ia ura ra valian, ba ia tadiat i kapia ura ra valian. Tamana i kapia ura ra valian. Io iau varve da iau te balaguan mara kunuk a bara ra pal na kuk, ma ia itie ororo na kankan pi go ra sop. Io iau am pa ia koboko, ma iau vilaur uti pi iau tikan maravut ia pi amir tikatikan upi go ra sop. Ma go ra sop, tamana i te kapia ura ra valian. Ma, te, ura valian pi tie gumu bula mame ba na gala kivovon gobo. Diata viluai mara sop io unagumu. Ma to, ia borai ba, u tar vararak pi u torau mara tava ma u nunure ba a sop kiri ki. Ona u, <noise> u mainge piuna, piuna, una gumu, io, una gumu mara sop io una kivovon. Una ki pa diat diata viluai mara sop, io namur una, kabila gumu. Piuna sosop. <noise> Io, iau tata tana, iau kankan tana tago iau kukuk ara ra pal na kuk, pi iau kukuk ra mave nian, ia itie varvaroko. Papapait na kankan upi ra sop tago, kana nilaun kiri mainge pina, na gumu vakuku. Na i mainge ke pina sosop na. Pina sosop ma ra sop. Iau bor ia, iau kankan tana, iau varve ba ioro tumu u mainge ke ra sop puna gumu mame, una vana te ura ma una io pa tatikai ta nana ra tavula nivura, nana ra pal na nivura nana rarot. Ia pai mainge. I mainge kake pi a sop kake na ki maravai ma i kapa iaka ma i tar gumu mame. Io, i nunuk na, i, i, ra na nginangap upi ra sop i, kankan ika na, i gumu papaka mara kinanang na tava, na ia nukure muka kana kakairanai ba i kakairanai da da ra marum ma, airi i vua. Io, data gire darni ba a sop ia tikana bona magit tuna ke tara, nilaun. Iau tumu go iau la gire ra sop na buka tara makilalat, ma a, sop i ki tara makilalat, tumu na ina sop na nak, laun tara maki lalat, iau ina vokia ra livur tava mara gul mal ma a kabala da vokra gura, a pelet da vuasia, da, tabarikik na nian da vagomgom ia, ma go ra sop ari ki, laun tara makilalat, a gunugura. Ma na tamai mavet alup kankan tagu. Tara oko tava. Ma kir iau la oko tava vakuku. Tumu ina gire kapi ra sop tara makilalat ia, ina vokra oko tava. Ina oko tava oko tava, dila kankan tagu tago ra oko tava namur tara oko tava na ina tur pa ra mapisuak tara modoldol. Io tana diala kankan, tamai mavet ila kankan tagu tago pi koko ina la oko tava. Pi na la, ina la ngo vaken go ra oko tava. Ma iau ke dar ba, nara mangana nilaun ra oko tava itar ki togo kaugu nilaun. Tumu ina gire kapi ra sop, abarana kirina ngo papa. Na ina vokmuria ke na ina vokmuria. Pi na ti, namur tana ina mapisuak. Io na gire dari ba go ra sop ke ia tikana tikana ngatngat na, ma, tikana ngatngat na niba ta kada nilaun. Ma tikana bona magit ni la, i la ti maravut mal dat ma kada nilaun tara kini, kada nilaun tara kini na bartaman, nilaun tara balanagunan ma kada nilaun darna. A sop ia tikana bona magit nina ila maravut mal dat. Io iau la gire bula go ra sop, dar ba, iau la gire go iau la vuvuas mara sop, iau la mainge pina, ina ina vuvuas ma go ra sop, tara, mara tava ni ra tava na bata. Tago tumu a tava na bata ma u vuvuas ma go ra sop, ne, dar ba na, kir na vole ra sop. Tumu a tava na bata u vuvuas mame ta mara, vuvuas mara sop. Kir una vole ra, ki una vole ra sop. Dar ba na tikana sop tele una vuas ta dona mal. Tago u vuvuas mara tava na bata. Ma tumu na ra sop ma una kapia ura ra kivu, ma una vuvuas meme ara, ra kivu, na dari ba, una vuvuas ma, taivia pakana mal ika na, tikana sop itar par ba taura na tar par tago a kivu. Iau la te gire varbaiane na. A kivu dar ba ila vole ra ngalana sop. Ma tava tara, tava na bata, na tikana sop ika na, utar vuas ra ngalana mal mame.